Ny fandrahoana sakafo kara ataonle mahandro hagnagna, feliky e na legioma regny igny, regny zao tsy mila atao masaka be satrià izy kôfa masaka loatra izy manjary le raha tokony ilaina aminazy koa manjary maty manjary tsisy varany, fa ôhatra mahandro, mahandro hena magnan'io e tegna tsy maintsy atao masaka tsara koa tsy zegny manjary tsy maty koa le mikraoba agnatiny.